Kalo luka loinima rekee loiairitakalo luka kiitemnuma itaem mala alitati sunga sunga am irutun, hulaminan baru ihabadat aunuma siam, kalo maite imoto loidokteram siula ahen lukaam luka maina, jadi kalo loi luka kiti tatisiem paling paling cuma loi malaloi aitutu amoi ihu amoy ihulan tahu itariluma utari matayam aueuem sunga sunga ampaling bagus kalo itamai ihulan tahu irukaem, jadi kalo maka luka luka tapasiem itaharus tipaki aitoto sunga sungaam am palin nianti lukaam mata mulaniam aitutu sunga sunga am kalu maluka maina malekan niluka lapita tesiam baru lisiam lamangkali lamorin loi dokter untuk la laraiti, tapi kalo luka kiiti tapasiam moin loidokter matausa palin nipaki daun sunga sunga amte obat amoi aitoto cinta cinta amte hamai baruidapat talun maasi lukaam nimamalaya maosine timbul iyame kotamanihula loluka maina ahirnya niula ita setengah mati. <hesitation> amiasaule noitebola tau tujubelas agustus loahain nam amnilawan lem barmain bola loho malakuem loahainaem loikobiem sawai, harukan kani <hesitation> siam amila labuan siam saamin nilawan tati ilawan tati itasaleman tapi itasale male seng bisa tau sulamanang itakoa, tetap itaimenang tarus jadi bolaam bolakakian kalo main loun lalisiem sulamampu itakoa, mampu itasaleman loikoa cuma ikaali sikaran siam sulaiti bolaam takaruan auwan <noise> auam loi dekam au saati samalehu siam anin pemainlem, jilman salim ahamat haji saadula laompi siam ninipemain pemain, bisa lamanahan mai telukdalam am seram utara laynam itaimanahan male malembisa koa kalo untuk masala auniati bolaam lau labuan laundang imoi halau amilau ahalai siam siukala. Tolukan kani laundan umeilau ami amei tatisiu ameia hamne tatisiu siu kala pasaila ame lahulasiu kala mustika lapula mai amihantamsu sukala pokonya maiteluk dalam am bisalamanahan saleman lem bisakoa, taualiati bolaam haunki bolaaam aureki kaali skkarang siam sulameti bolaam bisa koa sula putaraa ania putaraalahan putar alania putar alahan sula teruehi amkoa jadi kalobolaam kalo iameiti bolaam kalo percaya itairehu <hesitation> siam karoro tapi kalo itairua maimori amee ooo bisa koa itairalan sulamaun silaita, karna iuanama bolaam harus itaiyakin lua itari kawan nanuma husiliamse tapi kalo auroam malimori putaraniam putaram lawan lamala maisinei <hesitation> iu anama bolaam, jadi kalo asau masaala bolan maiseram utaraam lamampu itasaleman loimkoa hacuman sekarang sian ikalisiem temai hasasau bisa koa karna sulati nunikoa mulam itaisepanam itamai opuram opura usi usi aumori morimalee au kalomori bisakoa titap adakala kalo aumori lareki kajarnam. Taleden talualahalai aututu bisa ko jadi iunam bolaam opura osi tahu osi ruan baru amori malee karna bolaam niakibatam maina numa tasala imutoi takalokoa cilakati, <hesitation> jadi siam tapasiam anuma bolaam amtutu amoi labuan sulau keseblasan labuan nam amoi inanalan haruma yphanes tingiam iarau bolania hetelam nihulanin hutuhesaam tiam gol am iyarau bolaam, cuma bisakoa culamampu itai saleman bisakoa loijilman iahamori bola ausialamalan bisakoa siam inapasam inapas kuda <hesitation> kalonitongkaa oatalu autati saae tati amausameleuam bola itambus alahan bisakoa itambus alahan amoibisakoa tetap taunirelu alaniam mee.